ah pues naꞌ or diꞌltse xlaꞌndná gowná ti ngid este xkaná ti ngid pues, xgëtná pues, este lëꞌná sdzaꞌl ldoná guꞌn nak este ngid c̲h̲ots x̱ubgiꞌn ngë, xguna pchoꞌx x̱ab, xguná, xguná giꞌn, kwlandr, ptie, ic̲h̲ë gunu xguná gunu nak ingrediente par xiu lo gunu pues. Wen c̲h̲ak ngid frit, wen wen ya que wenla uyelo uyak ngid frit oxna lëꞌ x̱uꞌbgiꞌn knu xlat lëd ngid y c̲h̲uꞌnnu acompañar niszed gunu nak komid guꞌn sdzaꞌl ldoná. <noise>